एबे इअ दगुणके हसे बुलके म काही मन परोबही कहाँके मोरके कहबाही जौत मुइ बुलके नै मनपरोसही । कतउकी मोरा बुलके माजा लगसाउ ना । इअ हलहाली हलहाली दगुणके इअ दगुणके कहवा कहवा जैनु भन्दा त इअ रसेरसे जेबही उहे नै डौल हसइ कतउ कि हमार लागी फेरी डौल हसइ नाही । अ हलहाली हलहाली दगुरबही देउकही एगुणा एक त हरिएबही हथवा गोणवा त एसइ बथताउ दहिया बथसाउ तोर तङणिया सबह बथताउ । कहवा खसे सकबाही चोत ओट लगताउ हथवा टुटताउ तङणिया मर्कतउ कथि हतउ थाहा हैने हसइनत । एबे इअ बुलइकी रसे रसे त तुइ जतहर जुग बुलबाही जहवा लइ सकबाही ओहवा लइ मजासे बुलइ बुलइकी जेबहिनत । एबे इअ हलहाली हलहाली दरुकबही इत तोर कथी कथी नाही । कखनहु उझिटके खसे फेरी सकसाइ मन्से कतेक जना ओसके उझिटके खससाइ कतेक जनक त हथवा गोणवै टुटसाइ ओसके दरुकइ खुनिया । अ इअ बुलइक बुलइक जेबही त रसे रसे तोर जहवा पुगके बणौ ओहवा पुगबे कर्बाही नाही । उहेसे मोर इअ बुलके डौल लगलही नाही इअ दगुणनु भन्दा त । एबे इअ दगुणनु खासे डौल त हैने अ उहे देउनकही मोर बुलके माजा लगसाइ ।